أختار أكون الأكثر ذكاء الشهرة ما تدوم، لكن الذكاء بيفتح لك آفاق وفرص كثيرة في حياتك بالذكاء تقدر تحقق أهدافك وتساعد غيرك، أما الشهرة يم- ممكن تكون سطحية ما تضيف كثير لحياتك.